<hesitation> Stylo ndraiky misy raha <hesitation> bille-ndrah hely vue microscopika am tendrony ake, de igny misy encre milatsaka avy ambôny agny, de amlay fotôagnany anah magnôratra igny I vi- I bille ndrah io mihodigny hely zai o de igny amzaio matônga manôratra satria le izy mihodigny igny sady malaka le encre avy agny ambôny izy no mametaka ny encre io aminy <hesitation> taratasy anoratagna.